<noise> Zare avy Italia ndraiky <hesitation> zare le na- avy tamin-jare tany nipoiran'le pizza <noise> le pizza tian'olo jiaby amin-jainy, avy ake resaka patipaty jiaby tà Italia aby niforognan'ny jiaby <noise> avy akeo amin-jainy zare aka tegna m- tegna ela ela antitra ny olo akany satria zareo tia mihinagna tômaty, tômaty agnisan'ny raha mampaela antitra.